खास करके जव उपरसे पानी गिर्तहयत बासे मेह कहत हयं । मेह वर्षत पेति कवहि कभार पानी न बरषके अ बरफ पत्थर कहत हयं बो पत्थर आजात हय । अ बो पत्थर साईत <hesitation> उपरसे गिरत पेति पानी पुरो ना वनपात हय तहि मारे जमो पानी <hesitation> जमो पानीरहिजात बोसे वो धर्तिमे आजात हय तओ बोसे पत्थर कहत हयं । पत्थर जव बर्षत हय एकदमय धर्ती सरासुपेद हुइजात हय । <hesitation> हमर बालीनाली के एकदम <hesitation> नस्ट करदेत हय ।